لا لا مو كل السلالات نفسها يعني مو كلهم وديين، في كلاب يعني <hesitation> مثل الجولدن، الجولدن هذى والريتريفر والبت بول هذول وديين أكثر يعني خصوصا الجولدن لكن في كلاب ثانية زي روت وايلد والدوبر مان هذول حذرين يعني يحتاجون تدريب أكثر.